Niŋ firikoo be i bulu, niŋ i ye saajio faa walla baa walla ninsi suboo loŋ, i be a kela firikoo kono puru a kana ti janniŋ i be baŋ na domoo la, bari saayiŋ niŋ firikoo maŋ tara i bulu, suboo ntelu la jaŋ, i be a fiiriiri la le, a ye a ke palamaa kono, i ye maaboo.